Ireto avy ireo karazana kiraro misy: voalohany ny gôdasy, ny gôdasy dia ampiasaina rehefa handeha hanao hazakazaka na hanao baolina kitra; ny mocassin koa, ny mocassin dia hoentina mivavaka; ary farany ny tenisy, ny tenisy dia hoentina mandeha tongotra raha vao hanao dian-tongotra lavitra ianao na hitsangatsangana.